بش نسقم أنا قطعة الأثات تاعي ساهلة هاي ساهلة مش حاجة واعرة نتبع الخطوات الي عطاوهملي فالمؤشر هداك الورقة الي تجي مع للل- الأثات تاعي نسقم المابل وندير البولونات والحمد لله عل المابل واجد